En ngaylu yahdu nduu, en ɗaga-ndu, en ciɓa - en ettu yahdu nduu yahgo wakkati feere. Mi yott- mi yeccay-mo haaje am, ko waɗi mi yiɗi mi etta yahdu nduu, mi wi'a-mo, mi yecca-mo goonga.